<hesitation> ɔ̀kpɛ ù ɖi iku màa tà jɔ̀ɔmiì, iku ma sú ɔ̀kpɛ̀ tà jɔ̀ɔmi, ɔ̀kpɛ̀, u ne ŋè ebi, iku màa né jè ú nà zá yilù ɔku màa né jè kàzá yilù ábua ŋè, ù ɖa yílùŋè. Úni sú ɔ̀kpɛ̀ nɔ̀nɔ tà jɔ̀ɔmi <hesitation> kàɖi <hesitation> à tu ábua si ɛnɛ́ɛ̀, bù fi ítì búá ɛnɛ́ɛ̀, ɔ̀kpɛ̀bne fe yì ábua yi ni nélèe. ú ná mla kó zé si ɔ̀kpɛ̀ɛ̀, kása ówó bèe si elílɔké ɖí èhà ká ìklàmu nɔ́ɔ̀nɔ tà jɔ̀ɔmi gbèele gbèele gbèeleè elílɔké úni ká <hesitation> iku ma né je kà nyú búáa, bágblasù màawu búá ú nà zá nyu màa né jè ma yi <hesitation> ɔku màa né jè kà zá yilù nyu búá ú nà zá nyu iku ma né jè ùŋonì tà nyu iku màaɖu búáà záá <hesitation> iku màaɖu iku màaɖu búá plémú né je kɔ bu zá nyuù, ù tà jɔ̀ɔmi. Lɔ̀ku ɖí ùwá màaɖu ɔ̀kpɛ̀, èhà, yá iku màa bù na bàni búáá, ú ná jɔ̀ɔ̀ <hesitation> ɔ̀kpɛ̀ nɛnɛ́ɛ̀ <hesitation> yá iku ma né jè màa ɔ̀wɔ̀ nàáá banìi, ú nà fá tùu zàa nyu màa <hesitation> ùŋonì nó do nàáa pláka iku màawu búáà. ɔ̀kpɛ̀ nì èhà màaɖu búni iku ínìwà màaɖu, íku ma tà jɔɔmi kɔbu síì. Níìlɔ ɖì ni míìkúŋèà búá ná mlaà, sú ùtà jɔ̀ɔmi kɔ bu síì, ányi àámi lɔ kóŋ kása bèe si, úni ɖí iku màa tà jɔ̀ɔmi káà.